<hesitation> Magnano akoa e fahafantarako an'azy ndraiky zany ndre loko manga maizina koa izy da hoe loko mihaza izy io, efa taloha be tany izy io da io zany e loko efa matetiky fampiasagne mpanzaka izy io, zany hoe raha ohatra ka zash loko <hesitation> hindesignao misy anao resaky hanesika hoe sy tià magnisy raha minty anao, da igny zash magnav- magna- magnavaky anazy sady azo lazaigny hoe mba sara koa i mahita anazy.